कुछ सूसित परिवार आइसा होता है जिनका पास आमदनी का कोई और सहारा नहीं होता है। वा जनवरा री हत्ता मिलन्न नाटक और कल्पना दिखावा है बिन बाद में ही बिना रुपया और खाना का लिया कुछ मिलता है। तू बना और बन्रा वास्ता ऊ एक नातिक कार्य है बा कोई दुर्घटना का लिया कि करा है। बस बा अपना पट री वास्ता कराया करा है ताकि बाकी और बाकी परिवार की कुछ जरूरत है बा पूरी हो सके।